<hesitation> التعليم مهم جدا للمجتمع، لأن يفتح فرص التطور والتنمي والنمو للمجتمع بش يكون مجتمع حضاري من خلال التعليم، نجدر نحل مشاكلنا ونبني مستقبلنا، كنت كون مجتمعنا مجتمع متطور أكثر وفي تقدم وكل شي يوصلوله فى العلم وكل شي يوصوله فى التكنولوجيا.